Le gara kuskus pana tum ga butai na vutai aino panaleu na vutai ga tangaine tang bap ina, langeta bap lo tang gun ta matmat wogi poka a togon ta bap rik pasal wonengene ta matmat i wo puka ta vutai a togon rik kalapang ina sokatangina matmat arik suluk ari wa kalapang ina ka panari suluk iri ki kalapang ina kai panari suluk iri suluk iri inang neng tina tuan ga sang ata wogia igia iram rik suka kas ori rik age waneng laman iga togon a tangina siva lo lata laman rik kalapang ina aga vaneng tingina butat tingina bapmat mata tuan tangina siva aimo na pisingi paia mata towai ega tongo kali pal siva alu lo laman ri kalapang singe pe mat kavalia e la tang gun voneng enak pu pana kus lo ta taman ge lo ta siva rik tori ta siva malang tara ga ta patake kula. Aino pana leu rik kalapang ina ga van ita bukai ina bapmat lo ka kuskus ang ina ta bap aino pana leu le vutai giro saka nia, le ga togona kana kuskus alu negutai, negutai riga kalapang ina wone tang bap gara ga rangiga ina minang kusalakai kalapang ina aneng wauneng ina ga siva ga vingil e sakai ta nganu kaisang ga vinang ga vutai tangina ba avina a batua rik kalapang ina pasal ina bap rika la pising re pona batua, rik pasal ebuta ian rik buk punuke nga bap mara malang tara ri kalapang panuk pan panuk bap worike mas kalapang ina oila num woning nuk nu kasang nuk minang nuk oila num iri nang warasakai lo vitua no kuruk lo gun wonuk nuk nuk nuk botapuk waka kaskas ina pita puk wonukai na gina tuk tari a nganum vari ga ponukon eri ga nganum Gawek ka panap ina pek pitapo kai tang gun woneng kam tam bap rik luvaiong ne riga po kalapang pana tam batuala vitai rik ka po ngan nu rika po punuk kom mare riga pana nganu mamot, igai rai sa ra kalapang ina ulenge unais saksakai gun ri kalapang ina una oneng ta, gun li vili no gute i vili ange tawai tugan ta matmat kalapang ina toktogon togon iting na batuia batur ri kalapang ina sasang worik sasang worik ap ina malang tangina piu warige ngun asang nguna lipa na ina piu kasang gawek tangina bap mat ina batuale na butai rik kalapang ina oli nomino, mara sakai nerik kalapang ina na usege usege tang nganu wani nek kuseng gi minang lo tang gun nuk kasang woneng nuk minang lo ta siva a vatai nuk pata tongini nuk minak kasang atuk siva gi mu gawek woneng nuk minang inang tuk tana ta siva wogi vung tare va batu worik sasang erik ngan nu worik sang worik ponu kame nik ngan num kalapang sasang da wa gi karau. Rik kalapang ina pusang rik sasa lo vituo lovung vutvo novu tangia ta siva ki vini lakamus gavek a totogon bape a varik minang nia go varik sang irik ngano okai mama togon ma togon isakai ta siva al ta siva are ga pasai pata talis alem a talis alem kalapang ingi tawai aro iang tangina siva kalapang ina ngangavul lo nu kalapang tawai aro lang kai isang gun riga posok gura ita siva angavo na talis arem gawek a pana kalapang ini tawai ro, na talis a rem no tange buk a labu iang ina buka kalapang ina pasal ale ta siva, kana gi pasal ta pakan ta laman wogi kar o kaisang gun riga posok gura tang siva ata siva gi talis aram wakapanap a totogon alugi lis ata ti lalis arem kapana wek ata ka pana marasakai wapana kalapang ata wai nangas soso okai na mama togone tangine palina siva tamem ba kuskus ina bapai no ina mo totou. No ulule ena ngat kawale tangina siva ne tangina palina siva ina ngangavul tame marketing la baplo lavu aino ri ga kalapang ina suruk iri rika vaniri lo lantai lo tangina siva ai ri wa iwara palina na siva enga gasange netina siva ina bap, ainop ainop panareu kalapang ina suruk iri rik gavana mata minang ewang erik tangina buk aire rik kavaniri evang, e voning ini nu wa maiak ta siva a nuk puk lo pakana laman nuk kase puk evang ipuk i iang nuk tarai nuk nuk ga ngan ina nupana kam ta sule lo lanta si lo ta kanai ewa ta kanai a gawek ka tatau nan ta kono a siga tatau malang ta patak, ta sule i kalapang ina anuk lo na ga, nukvuk lo val atapuk a sagani ta sula nuk tarai ta nun ta sula malang ta kavale ipuk tono, tektek i lata sula ia aunenge na mem ata lo <hesitation> euneng me togoni tang potul ta na siva e a siva ina taswan varik kalapang ina tuk long taleng a rat mem kalapang ina ngangavul to nu wai ina karau tangina taling ara eta taswan, gara ta potul ta siva ia ngage na mata to ugui na ulune ena mat kaval le. E nape stori abu al pe kuskus abu a pana tapal ina siva ina bap ai nu ge etang e lo siva naminang e aino aino pana leu, ta siva ga siva ro iat tuman ta kono ga isua alabu la laman kasang gun tangi asot tektek ata mamana aisok a bap posok ariga mima me ga marakani ta laman e tang kona tang siva, ta siva givo ina bak kavo lak kalak ta convo givo ina tapan lo a tak lokono at siva givo ina lak liak, kula tangina ta ngias i tektek aunenge ta laman alu i woge ina labu ta kusa wogi labus ukai labu inang, e kura siva kara minang e ta boile tapis gi sasak, kaule tangina siva gi sasak aunenge ta siva givo ge wokanap e a lak alak. A igau kola siva atat u kuskus ina ta siva, lo lana kara tang lo lana tap siva alo ga togo niting ina mamanomot kuskus pusang ina bap paino pana leu kasang, kam matan kuskus po na kuskus pana ge ina bap pai no, no kalapang ina sinuk u paniting ina bap po labu aino tangina baplo lak ina lapu aino na kamansang kumpari e na kalapang na palang ai ne e tangina mamana kuskus e kuskus pana. Aunenge kam matan kuskus ai e gira na kuskus pana kam matan nuk wek a kuskus nuk paka nap ina kus pana kuluna ga pagai iaro ina etok pana ina kus pana, e alu pana kus auneng lo tang gun nagi lak liak aleng nuk polok alak ne ga polok alak siva ara ngiek ka matan bap lo labu. Kamem ina siva anos me ga lak pola ga lak tarai re niga tingintol inang tuman sat tarik tuk tare gun a, neri akamus agire pona mata baplo lavu aino akamus agiri pana mata egewek ka pik tokan baplo wek wa arik minang suman kata siva. Etang e ungan koso ga matan siva ngak kolok ai toktok kan kasang sumem kam matan baplo kam memele lo akamus riga pome matai e ni mage kana polpol ilak ken lo ata, kam matan imem i wek kalapang aro ta kuskus ina siva kam matan iwaka paga tang baplo lavu go kalapang ta siva atapuk ka ngan ina ute giro saka niek.